अब अपणे सामने प्रसन् यो है की मिठाई ये बना स्वाद से समझोतो कर्या मिठाई ये अपणा शरीर कान ने स्वास्थ्य कान ने बेतर कैसा बनाई जा सके। तो बात या है जद अपण मिठाई बनावे तो उमे अपण शक्कर डाला कई तरीका का कलर डाला जिसे की वा मीठी लागे अर दिख बा मे भी बडीआ लागे फण कई होवे अगर ऊँ नि अपण ह स्वास्थ्य वरदक बणा णी रेवे। तो उमे अपण काजु, बदाम, पिस्ता, दाख आदि को इस्तमाल अपण कर सका। और उमे जो फल फूल रेवे ऊँ का भी अप ण रस को इस्तमाल कर सका। जो की बड़िया रेवे।